Petut ne kiapaipachi ko kiapaipachi ako en mii petut ageng'e nekiarip tuga. Konarip tuga, kotun koiyo tuga, anyoru moek aeng. Akeite chegoo kilo taman, opwakeite kilo taman kokiapaipaitu amuu. Kiager ale ka kasit nekiay ko ka kiay kasit nepo maana. Sokakeite chegoo anyoru chego chego che kilo taman kongaker kokionwaa ng'alek ap paisyonik chechang kou mbarri. Akalchinee laaok maitaji tukul chekikimache ke ke keachi ing kaa. Aachi laaok anyuny kopaipaitu laok akine korok koker kole laakii ngakaran poisyet nekiyae. Konikicham kapisa agoat ichek kochame amuu achame ee.